Ra, raasuwaaroo la nafaa mu liiroo le ti. haa, kuntiňoo lemu, booraa lemu, walla memu kaboo koto, walla ayoori, a ka a saba le, a ye tio bondi a bala